Taka ndichi kuteján ndonki koi yan <hesitation> jana hi ndataka nai, una ho uxi na'i ho uxi uu nai ndejoxhia vei kinda'a ndada kuai ñei ñenin ñinini ñinini ndenda ndakuei nimodo ya'a nikuñani, nikuñani nuu yekaxhi nii tui niku kada'a xhenduki ute'e te'e kunre nutuu nama njuntuu, nama yatuu xhimaka na'a nriñatuu yajani kuu kuain ñajan nikuu nikuñani ka'a, kandikoi yanduku chi iho yuini iho yuu ani ndeknari kadechi ikanari chi nimodo kanari ndiño luuchi, nduni jan kuku tachi ndojon tuu nduchi luján ndgaña ndechi kuu kuechi ndichi luu ndichi kuu kuechi ndikoi nduni tundai, ndatata nai ndajanai ndichikoi ndaluu yikinjuin njuain ndada kuai nuse nusemana jan ho ñonduo, onduna ndandu ndeinitu kandiñexhia nuu indi yanii nduu uni koka ndiko'o este juni ndakundadari mene njukonoro chi nimodoro kandero dukundakuro ndakuechidi chanduka, chandiki hi nani futjan chadiki hi nani basquet ja ñii ñein ña'a indañuu onan unduu viko kuain ndañuján añanda kuain xhaneke yukuduu tavii endiño luchi, ihojana ndanari oyojana kui ndakuiti. Pero ndoju ndunijan ndukachinata kuechi ndichin ndichini kuu ñoo, unavira ndono ta'a kuii yandiki chikiku kuna tuu taka ndichi luchia taka ndichi luchi ndo'o, va'a nguena yandikida kuai vintana kuai nai chanduku nii ñiniñai yuku ñein nuu cancha, yaduki nadakui yanii kuu nda'i ovee ndakata tede kukara texhe kukara ndakuaña te'e ndó, kanrado yanró kandaró kunaró tunama'a nakanare ña'a ndokandaro ndakero tuna'a ñe'e ke chikanaro ha onkachi chinai ke konchei ndeki kondu tachí nai xhei y xhei ndo'o, oon ndadaixhia ndekini kuu ndoni ndajujui ña'a kukanuni kuu kandichi nii kuu, ndonika uu ichandekian.